A dipend anche da cume pöle fete mal, se të taie, se taie cun cuaicoza, cun ün cutèl, ëntà prima dizinfeté e pöi büté büté ën cerotin. Üna abraziun ënvece al e ën po divers, üna abraziun a ie gia prodotti specifich per le abraziun